Saatuuje mi wartan mi yiida e giƴiraaɓe an. Mi hinnoo miɗe jalda e muuɗun walla fijjidiɓɓe an walla duu mi ƴeewa filmuŋaaji an. Ɗun nii waɗta so mi ɓuyta suno an golle gooka. <hesitation> So wanaa ɗun, neɗɗo ana heewii sunaade walaa ɓillaade banngal golle muuɗun sanne.